<hesitation> ס'געווען א- א- א פרוי וואס איר קינד איז אוועק אין א באס עקסידענט און ס'איז געווען זייער שווער ווייטער צו גיין ווייל ס'נישט נאר פארלירן א קינד נאר די טראגישע וועג וואס איר קינד איז אוועקגעגאנגען פון די וועלט, און זיי לע- זי האט אבער זיך געשטארקט, זי האט געעפנט א ארגאנאזאציע צו העלפן <hesitation> טאטעס און מאמעס וואס פארלירן קינדער. זי מאכט איווענטס און זאכן זיי צו דיסטרעקטן.